Eeh kituffu kubanga notabweega wekanga ongomere obwa muirawo oyinza nokulowooza nti badi tibagiira buwangwa nga we okutumbula ngambe bwamu nga okwendya amawanga agandi gaikirizenge bwamu naye noyeega obuwangwa bwamuirawo obutamu ekitinisya era obawuliirya era obamanya nti bona bakugasa nkobwamu nibukugasa nabona obwabwe bubagasa butyo.

Ekituffu kiri empiya zange tinzibika mu banka bee, empiya zange nzibika ekka mu nyumba yange tinzibika mu bank nzibika ekka wange.

Aaa omukubona kwange nti ebyanyegesya biyambire abaana bange amwei nemikago, ekikusoka okubona nga abaana bakoora amwei, bakusomera amwei ebitabo, bakuyambangana odi atalina kalicureeta naweryaku omwira wamwei aaah atalina kalamu naweryaku omwiira wamwei era bulangire nti akati owe'kka yange nabalirwana bange okusoma kugaitiirewo muno.

Obumanyisyo obukusokera kakyarumwei niko okuba nga omuntu oyo timwegesye ate te nga yekumira mabega tayendya kumanya

Bingi muno naye ekikusinga obwingi buteekuuma abatambwire nga balina obunkengi uumm kale kale ku emotoka ni jaabba eizire yaazwawo naye bani abatalinaku abalina akanyomengaine ye akkoba takumbona uumm ye tiyakubbe ngombe naye obunkengi bukujuna kisanangana k'ewaiswe eni omu Buduuli tukkoba o ngabi aguma ennyama ewali endimiro.

Olina kwakalyawo eibanga lya myezi isatu oluvanyuma noyaba omwirwaro niwekeberesya ekirwaire kyoona kyoona.

Kituufu ebyanyegesya e buku bisikiriize eka yange omubyabukulembeze nti buli mwana akuzwayo akusoma akukoba njeena nkwendya kubba mukulembeze njeena nkwendya kubba pulezidenti so ati omwana okusoma nga akuura akwendya kubba mukulembeze.

Negalaarya nga nakubona kapiira oku bisaawe bya mu bitundu byaiswe no no no ku ttivi okubona omupiira ogubba oku ttivi tugeze ko ogwa Ugandan oba egi ogw'omupiira gwa bajjungu ogubba oku ttivi.

Engeri gyenyiza okukanya okusasanyamu ekilwaire kya kidukano omu kitundu kyaiswe tulina okuba ne kyoloni mwe tukwabanga ne tupama tuina oku okusumba amaizi getekunya gabe gayonjo niyo ngeri oku okukanyamu okusasanya ekilwaire kya kidukano

Ha erangi eziri oku bendera yaiyanga erangi ekusooka giragazu erangi eyakabiri yakyenju erangi ekwegerayo eya kasatu yakasaayi

Okwiawo okwelaliikiira omubizibu bya birowoozo olina okubba nga okkola, olina okubba nga olina emirimu gyokutambulya, olina okubba nga weicaaku byokwendwa olina okubba nga buli kimwe okusobola okuceicaaku

Abantu abandi okunkubiriza okunkubirizanga nti yadde mbaire nkyali kwekubiriza nyinza obutamanya nti nina okwekubiriza abandi te ni banyambaku okwekubirizanga n'olwekyo n'obona omuntu nga azwire okumulamwa olina okumukubiriza k'omusaiza omulaawo yadde munywani waamu oba mugandaawo yadde muntu t'omusangire naye nga omumaite n'omukubiriza nomukoba nti kola oti n'oti ekyo kireke kyawona ekyo ekizibu wakizwamu naye notakubiriza mwirawaamu ddala ddala nga toli mwirawaamwe ddala.

Obumanyisyo obwakulwala omusujja gwa mu byenda okusookera kakyalumwe okudukana kwalubeerera okusesema kwa lubeerera.

Enyembo zensinga okwendya okuwulirya nizo enyembo eza kanca enyembo zanyamwanga zeta enyembo za gospel ezo enyembo nizo nkyasingire okuwuliryaobiseera byange abyadembe nyembo zanyamwanga.

Na namba emwei omugaso gwa kugema endwaire mubba mumaare okuzitorooca ekyakabiri mubba mufuukire abantu abaakola kubanga omulwaire ndoowo ngeri giyekoleramu mirimu gyegasa okugema kugasiza kimwe endwaire newuluka ekyali ewulukire omulundi gumwe tiwabbaawo te kwesisiigania kubanga mugemeire mu biseera.

Obumanyisyo obulanga okulwala kwamusujja gwa mubyenda mbwo buni, okubba nokudukana, oba nokwokya omubiri, obba nokusesema.

Omusaiza alina okulya emmere ekumuwa amaani asobole okkola emirimu gyamwe kusai. Kugeza emere ka ya mwogo giyerimiire, omwogo, biata, kawunga ebijanjaalo, oncwi,

Engeri josobola okubonamu nti amaizigakunywa agamu gayonjo ensonga ekusoka amaizi ago galina kusumbibwa nomala ogasumbire galina okubba gayonjo, amaizi olina ogatu ogatekaamu edagala, amaizi ensuwa yogatekamu enakubba jeeru.

Amasomero gamubyaalo gasikiriize ababyaire amwe n'abeegi omunomuno gakubeegesya, gabate gaateekawo emisomo okubeegasya obusai obuli mu kweega kubanga omuntu asomereku aisana bulooka jookye era ebiseera bya mumaaiso byaamu biba bitangaali muno era amasomero gaagezereku muno okuboneka nga gakwegesya abantu okubeegesya obusai obuli omu kusoma

Aaa abakugu batukoba nti kisai muno niwabanga oli nda yadde ojifunire lwaleero luni yabirawo mudwaliro oboneke nti nga okufuna karai obujanjabi bakuteketeke kusai oboneke nti nga okuba kusai toyina kweralikira kwona kwona nga oli nda.

Kyakuli kituffu okucinyonyolaku naye nkanje olwaleero nkyali kumanya mugaso ebintu ebikubonywa obuli omwei olwo oba obikire oranganizembe nti ndina emiryoni njijo okukuku okukatimba oba okukatambala oba okukiwiitu nje eyo tinkumba omuntumbe ayabe omubanka ye ne'kka yamwei nikyo mbaire nkyasubiira nimwanyegesya nakyendya.

Omukazi olin'okukya emmere ya maizi okusinga erimu amaizi oggeza olina okunywa obuugi alina okulya akuwuuta o supu owa byenyanja alina okulya emmere erimu amaizi againgi aboneke nti akwongeramu ama amatai gadi okubba againgi.

Engeri ekusokerwaku kimwei ekitundu kyange jekiyambireemu ekka ezanjawulo okufuna ebyanyegesya ebiri okumutindo kiyambireku omukwomboka amasomero, okubiriza abazadde okutwala abaana okumasomero amwei nokubiriza abasomesa okubayo omumasomero.

Iiii leero te notabiike al'obubiikiro, wabiika te andi?biikira mbe mu bank. Ko ninaliku n'ekindi kinayanukwiire e banka za kanyire ejokuwuliliirya obusyoomero n'otataaku iza emambya iz'eigolo ejo nijo banka ejoomi ekubba okubyaalo okumiruka bini biizire ku magombolola amwe ne mu kibuga

Kituffu okubulya naye ndowo ngeri jokusobola kuweerya mwana wange mubaazi gwabisisa ntayabire okumuloopa omubakugu nolwekyo omusawu owabisisa ebyo bwenyabire omuirwaro tiwakyaliwo kutebereza budi twanywanga ebita ebita ebikola nemirandira naye atimbe okwaba kuloopa mubasawo ale nakuwa engeri jokwewamu ombaazi ogwo.

Ekyamazima nakulowoozere nti omusaiza alina okwekeberesya osukaali oluvanyuma lwa bbanga lya myezi isatu emyezi eisatu nga zaakairewo omusaiza nairayo nibamukebera ekirwaire Kya sukaali alina okwekeberesya ebbanga lya myezi isatu.

Okunywa amaizi agatali gasai oba tugete agatali gasumbe kuletera omuntu okusesema okudukana ne kuleeta endwaire ezanjawulo okugeza nko okudukana kusesema omuntu nazwa okwekyo nakonziba olundi tenebirugamu n'okufa

Oyina okwakalyawo eibanga lyamyeezi isaatu okuboneka nti nga okwekeberesya ombiri gwamu oluvanyuma lwamyeezi isaatu eibanga lyamyeezi isaatu kisai muno oboneke nti nga okwaba wekeberesye.

Obumanyisyo obusooka o puleesa entunusi ziwaamu amaani era nizibba eigulu n'okuwumula kucuuka nizibba aigulu n'okubaza abba kubba kwai kubanga abba mbe ko muntu ayabire omukufa aba yabba k'omuntu aweiremu osanga obwoomi obutuufu n'olwekyo obumanyisyo obwingi awaamu amaani okumanya n'okutegeera.

Ebyanyegesya biretawo biretawo okumanya nti n'ebyabuwanga nibyo byasokere ate te birina okumibwa nomanya omugaso gwa byabuwangwa lwaki biyina omubawo ate nga ebintu ebyo okubikola ndowo kubanga oli mwegesye

Yeeee omusaiza akairikire mangu olwa nsonga nti omusaiza niye asinga okakalukana.

Essimu yange ntera okugikolesya ebiseera byona singa ebba nga eriku omuuro essimu yange ngikolesya bisi biseera byona okwiaku nga teruku muuro.

Amasomero gayambire muno abantu abatakwesobola okubba nga gakubasomesya obukugu, okwetandikirawo emirimu gya mu mutwe babasomeserye ebyamikono k'ebyalaani aaa okutunga enkaito ebyaisoke n'abandi nga bakkola bakufunamu akasente.

Ekituufu kiri ebintu byenyumirwa okkola omu biseera byange ebyaidembe nyumirwa okwegalaalyaku naddala oku mweso, nimba nkusola omweso gunyumira muno omubiseera byange ebyaidembe n'okwabaku oku mupiira nindoleera omupiira

Musujja gwa mu byenda abantu babengeera mubiri gutagata obundi ni mwinange n'okusigula kubbaawo n'okweyokooka kubanga gulimu n'ebisiisaa era abantu twiruka mangu engeri gibatuwaire abasawu ba ku byalo nibabba nga bakwakalayakalya okutwizukirya n'okusoma kwa biro bini bisomesebwaa

Emere jensobola okulya oluberera ninsigala nga ndi mwomi nsubira okuba emere ya mwoogo, mere ya kawunga, mere ya biyata nijo yinsobola okulya oluberera ninsigala nga ndi mwomi amwei nebijanjalo.

Ekikusooka olin'okwekuuma ebiseera ebisinga nga tokumala kabbanga kakooto nga oli wenkai oleme kufuna birowoozo k'ebyo ebyakwelaliikiira olina okwekuumira omubantu ng'olina okufuna ebintu ebikkufuula nti olina byokkola ebbanga lyamu elikooto nti nina byenkukola oleme okukola ki kulowooza muno kufuna bwire bukuliwooza ebyandibbaire bikkweralikiriza.

Onwana wange nyina okumuwerya edagala lya bisiisa oba ekyikerenda ekya bisiisa oluvanyuma lwa myezi isatu